Niñu ó uve ne da kuntɨkɨn í kuiꞌū é ku u sekui u é koꞌu ne o ékú néne í kuntuꞌu caine kɨtɨ tɨꞌ mꞌ ávi tɨ maꞌvi ñɨɨñɨví kɨtɨ ñukú i jávi kɨtɨ kɨtɨ dukān nákaꞌan ña éste tepskuinglvi dukuān ntéká tɨ nánantuku tɨ é kaitɨ míi nánīꞌi tɨ míinániꞌi tɨ éstē nɨñɨ mí nánīꞌi tɨ étɨcɨ mí nanīꞌi tɨ ñaꞌa ntɨ́ꞌɨ kɨtɨnaña í tɨ n éstē ínāntuku tɨ í kuntito tɨ ntaa ntáañoo ñaꞌa neé dukuɨ ntáadɨ ne dé kɨtɨ sa ni ñaꞌa nákáitɨntūū xin niñu ve nakaitɨ cɨ éste kɨtɨ xɨꞌɨn jávi dukuān ntéká tɨ nántuku tɨ ñaꞌa í kuntíto tɨ ti te ñāꞌa kaai tɨ́ ne ñaꞌa kúntito to tɨ ñāꞌa kaai tɨɨn ntuku tɨ í kaitɨ́ ne dukuān nɨ́ ñaꞌa kuntitō dā kane duntáa nté kadɨ̄ꞌɨ nta kɨtɨ kɨtɨ tɨ́dānɨ ñathin tú́ dɨ̄a cá ni án mané maté nu viꞌine nacēé dɨ ce vetsi kɨtɨ inákaꞌan ió takaa ñukú i takaa tɨꞌmáꞌtakaɨɨ ɨsan ñatín ntɨ kɨtɨ sá nintaká tɨmá kūꞌú nga míi kante ɨn táꞌvi itú míi kantee e o iō taꞌaiñú́ kɨn ne in ka nántuku te ñɨkɨ naya í tɨ.